Nuŋ joɓe lana mo ne tumi tina montine laka nele tumi ti nung jobelan ti luki ti luki ti luki ti luki. berin babi kwin ɓaka ɓurak ɓo ge ɓwen joɓe lana mwa jeɓe lana mon wi nuŋ joɓe lana kwe mo joɓe lanamo tamo ka leyo mwa temen fa joɓe lanamo peeb, kuma lanamo ka ɗili lanamo kan ɗili mo a mo monlo jobe nung jobe lanan yo lana kwe ka ɗili yo kuma mo tanghe voro ka joɓe lane, kirab nung joɓe lana kwe ninɗi joble ɗee yinshika akwai nuŋ joɓe lana ko kati vurum yelko kan ɓo, ni kan ka joɓe ɗee ɓo to mo ere joɓe lana joɓe ɗee ti nung joɓe lana kakwe ɓo ba liniŋ ɓa tuka ti nuŋ joɓe lana bawai tumi shina kwin joɓe lana mo, to mwa ere joɓle ɗe mon fa joble ɗemo, mon joɓle ɗemo idan nungti nung shi gong kaya ne ti nwi ka yinin de ka ɗilli nuŋ kwe ko inmon lo joɓ lanamo inyo a tang gong ve lalaa nwi kwe ɗigan shi lanamo, in nelan shi lanamo moŋ joɓle ka ɗilli, kuma nung jobe lana kung mon joɓle ɗeyo ɗe kwe liring she, yo nung ko da de nung joɓe lanakwe ka wuɓi fek ye nungkan de fek ye were yili yili yili kan ɗe ka wuɓi mon fa joɓe mon Bire mon pi ɗemo nung joɓe lana ka wuɓi nung joɓe lana tumishina we tumi shina we shang nung joɓe lana kung kuma monti wolle me, mo wolle me, ka ɗilla liring kan shimo mon fa wolle me ɓe kamon woll me nuŋ joɓe lanang yo ma mwo lare da shimo ung ti ɓunole yinshika a woll me ti nung joɓelana ɓo mo a mon wol me ti nuŋ joɓe lana mwa lare dashimo ti yaɓlale yinshika ɗilla ye liring ko ka ɗan mammare shimo nu ye liring kani mar shimo ka erebi ɓo fek she ka ere bi mon jobni ti nung joɓe lana ka ɗilli nung joɓe lana kwe kuma mwa ɗingan wolle mee ka sha tol shimo ung kane ti beremre mwan ki baduri ɓon ti luk nung joɓe lana ti luki ti luki ki wole men she to kwen min gen ki wole mee ka mon wolle mee shimo kane mowi mwan ki baduri shimo kane ti yinale mwa woll me ti nuŋ joɓe lanang yo shimo kullum mwa ɗingan lare kullum gigak to nuŋ joɓelana kwe ti ɗilli gigak shi ɗilli liring kan shimo ti wuɓi ye were yiyyili kanda kalo liring kan lo tol shimo fek kwen tumi shi nung joɓe lana nung joɓe lana kuma ɓon ti ere joɓle da lem da joɓle da lemmo monta da lemi mwa ere ne monne fuful lo nuŋ joɓe lana kwe mo ere bere nung pere dalemmon de monyi mon perere dalem mon perere dalem ka Ɗilli tin ɗilli liring kan dalem mon fa pere mwa nanghe ten dalemmo paupau ti yinale to fek kwen tumi shi nung joɓelana ti ɗilli liring tin ɗilli lirning tin wuɓi kuma ye liring kan da ɗe she kan shit lo tolshit she kuman ye liring kan shi lanamo ɓanyo mon ka uli lana mo nung wolen she kowa ta un lo liring ko a ere ɓo monta mon job ti nung joɓe lana kwe ka ɗilla liring she mowi liring koyo mwa nanghe temwan lane kafu yin mwa joɓe lana ti nung joɓe lanan yo mo wi lane mon un je lul ma shi mo lane yele kane ti nwili nung joɓe lana tumi shina wee ka sha mo ulin je lul ko lulka mon u je yelko ma tumiten teɓe twi yinshika a ne tumi ti nung joɓe lana ɓo to tumi ti nuŋ joɓe lana ni we shuɓɓo, ye tumi shini wee tumi shini we ti luki ti luki ti luki ti luki ɓa kan daɓale titi mon joble ɗen she mwa wolle meen she mwa joɓle da lem she Mwa joɓle lanamo kuma mona she fek kwen tumi shi nung jobe lana de ɓakwe ɓo kane maldit mwanne mo joɓe na tinung joɓe lana yin shika mon wi ashali mon wi kani joble kanin joɓe malditɗi ɓo nuŋ joɓe lana ka ere benle banglang kakwe ka wiɓoe mon joɓle ka wuɓi ye liring kan da ka woleme liring kan da kane malditdi, mo dingan joɓle ti nunghi, nuŋ joɓe lana kwe ka wuɓi fek ka wubi ye liring kwe fek.